செலுத்துவது, குறைவான நேர மேலாண்மை மற்றும் முன்னுரிமை ஆகியவை வேலை-வாழ்க்கை சமநிலையை அடைவதற்கு இன்றியமையாத திறன்கள். அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணிகளைக் கண்டறிந்து கவனம் முக்கியமானவற்றை ஒதுக்குவது அல்லது ஒத்திவைப்பது, நேரம் திறமையாக ஒதுக்கப்படுவதை உறுதிசெய்கிறது, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கிறது.